मेक्सिको या देशान लोक हंसर चवदसो आवडचो जेवण म्हणजे टाकोस जिथून। ते मास आणि बटाटे आणि भाजी घालून खातात जो रुचिक असत। नी मेक्सिको लोकांक सूप पिवंक पण खूप आवड असत।